Norra om üts väega illos maa. Sa om väega mägine maa ja mõnõh kotussõh om sääl iks väega, väega külm.